Ēli nang éli babé; gawu go gusunsum. Bara uwu; mara éli ésugoli ésuk ya gapoor; bémojul maal, nuyihéén, nunak fuur kindi ujool uŋorul furasi moon uwu. Yo yéémé nang uwu gapoor maat guyuho.